<…> toa moa ñy fahasamihafa tsy ampiampy mampiavaky ñapondra noho ñy soavaly; aminy ñy fampiasa: - ñy soavaly matetiky ampiasa aminy ñy hitseky manahaky ñy fitatera noho ñy fanatanjahatena; ñampondra ampiasa aminy ñy asa famokara. -manahaky anizay gny fahaiza manao noho ñy toetsindrozy: ñy soavaly manan-kery maro noho ñy tanjaky ;ñampondra matetiky manañy toetsy manam- pahareta ro manan- danja aminy ñ'asa.